Reto aby moa ñarety mpihita aminy ñy piso: -ñarety aminy ñy taovam-pisefoa vokatsinyñy loto, ndra ñy raha hanihaniny mbeñy io.-, manahaky anizay ñarety aminy ñy fo noho ñy lalan- dra; vokatsy ñy loto noho ñy tsy filamina. -Manahaky anizay ñarety aminy ñy taovam- pandevoñan- kany, lafa mihinan- kany iiiee misy ñy loto na ñy hany tsy zakany.